Aaming rok ni bisingo kwbangma jorao no bowani bemar nukjago. Obesity ba belai fungmani bemar wngui mano tei aboni bagwi bini saag o diabetes tei bwkhani bemar wngwi mano. Kidney bemar aaming kotor rok no wngwi mano tei bini saakni twi tei bwsakni hilikmung kwmawi mano. Swtuimani khokni bemar tei bohogo sotaai kwbangma aaming rok ni bisingo ongma nwkjaago. Hyperthyroidism bemar aaming kotor rok ni saago ongma nwjakgo. Aboni bagwino kwbang chawui fano aaming ni hilikmung kwmawi thango. Parasites jemon fleas ticks tei worms hai yong nokni tei bolongni aaming rok no bellai no jwngjaalo khwklaio. Vaccine rwjaakya aaming rok ni bisingo haamaa naai maayaa ni jwngjaal nwkjaago. Kaham khe Vet check-up tei chamung chamani tei twi kaham khe khaaruikhe o hamya wngwi tongmani no swkaknani chubachu khlaio.